Aueiva va reoreoparai va ora ragai ava, vau oapa nuipaparaveira oisira touvearou, ora vearo pievira toupa, oira nipapara vera oisiora ora uvurupaid ova reipaipara tugoruvasie ora vao oaiava vearovira ora siovo paraveira ora vo osia vearovira toupaive uniara vosia ora gurupave era uva vao nagaipa mipa oaiava muipai ravearo vira toupai vao mipa oisio na rioto vaisiaro kaipiepa, oisiora vearo guniguru evera toupa vo kepa sovararo vao ragai ora kakaraguitapo toupa, vearoare vo kakaero gurupa, ora oira urui tavitavipa oisio aveao vearoa vao. Osia uvuipaira toupapei. Vorogapara voatoia osira vearoavi kekepaepape vo umia sovaraia vao vigei ravearovira tou pape asia evaraia veapasora oaravu avuvai purapapiro o umia sovaraia vao vigei arioisia na vearoviraraga toupape. Eva vearoa tokia oa uviapaira vearovirara ga toupape vorogaparo. Eva oaiava voeao gurupape togorovase ravigeipa eoreopave oisia vaoa vearoa ari vaoa vearoa, ari vaoa vaia oaia uvuipara oirara tauva pave voia siposipoa vao vagei. Eva vearoa oaia uvuipa ra touvira tou pavere vo rasitoaia ivaraia era ora uvurupavoi vo rogaparo, evara vo touoia toupape na viapau na oisio oaravaavuvai karekepapiro vosia uvurupavo na eakoroia ra reoreo piepavio vo atoia na vearovira toupaina o rogaparo, oa veapausora eakerovi vigei oupaive oaia uvuipa na reikaekavisivi nitu toupape vo rasito ivaraia, voeao uvupape torero vasie voea vigei voeavo vo atoia evoa uvuipai na veroaia toupape vorogaparovi Eva osia vaia reoa oa guruguroopavoi vonogapa oaia. Sovoavao ragai, oisiora vearovira toupapei. Keraporo voearo reipai raravi. Ra vigei guru pave vegeire reoreopasa roia toupave eva vao siposipo eake oaia toupapeira vonogaparo. Oravao avataro pa siposipo. Eva oa ia toupapera eva vao veavoa aotam osia uvuipa rarare kerapavio voia uraurato vearoto viaroia purapauro toupape voi rogaparo. Osia evoa uvapa ra reikaekae visive toupave vorogapao roivanaia rasito eva. <hesitation>